þættinum í kvöld segjum við frá íslenskukennslu á Ísafirði fjöllum um kennslu með brúðuleikhúsi fyrir börn á flótta heyrum af breytingum á klukkunni í Evrópu og sjáum stelpu sem ætlar rúlla sér yfir Bandaríkin ég heiti Sævar og nú verða sagðar Krakkafréttir breskur nemandi á

hefur náð góðum tökum á málinu þótt hún hafi bara komið einu sinni áður til landsins háskólasetur Vestfjarða á Ísafirði heldur íslenskunámskeið á hverju ári og margir koma langt að til að læra ég ákvað að læra íslensku af því að mér finnst tungumálið mjög fallegt ég er að

námskeiðinu segir að það sé betra að tala íslensku við fólk sem er að læra málið en að skipta yfir í annað mál til dæmis ensku hún

er frá Englandi hún lærði íslensku á mjög stuttum tíma en það er fyrsta erlenda tungumálið sem hún lærir hún segir að tónlist hafi hjálpað mikið til ég var að hlusta á íslenska

tónlist og mér hefur alltaf fundist

til þess að fræða börn á flótta um landið sem þau þurftu að flýja um það bil milljón sýrlenskir flóttamenn búa nú í Líbanon næstum helmingur þeirra eru börn á skólaaldri en bara fjögur af hverjum tíu fara í skóla í skólunum þurfa krakkarnir stundum að læra á annan hátt en þau eru vön það getur líka stundum verið erfitt að skilja af því kennslan fer oft fram á frönsku eða ensku mörg sýrlensk börn hafa verið lengi á flótta frá

Sýrlandi þar sem stríð hefur geisað í mörg ár sum þeirra voru ung þegar þau fóru frá Sýrlandi og muna kannski lítið eða ekkert eftir heimalandi sínu sem er flóttamaður frá Sýrlandi ákvað að reyna að láta gott af sér leiða fyrir börnin hann vinnur í sjálfboðastarfi fyrir Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og hjálpar börnum að læra og skemmtir þeim í leiðinni hann notar alls konar leiki og brúðuleikhús til þess að sjá til þess að

börnin fræðist um landið sitt flestir Evrópubúar vilja hætta að breyta klukkunni eftir því hvort það er vetur eða sumar lönd sem eru í Evrópusambandinu flýta klukkunni um eina klukkustund

síðasta sunnudag í mars og seinka henni aftur síðasta sunnudag í október það er gert til þess að leiðrétta klukkuna í samræmi við gang sólarinnar við höfum fjallað um af því hér á Íslandi hefur verið rætt um að byrja að breyta klukkunni eins og í Evrópu Evrópusambandið gerði stóra könnun á netinu í júlí og ágúst þar sem fjórar komma sex milljónir manna tóku þátt þetta er stærsta netkönnun sem sambandið hefur gert fólk var spurt hvort það vildi hætta að breyta klukkunni átta af hverjum tíu sem svöruðu vilja hætta að breyta henni og hafa bara einn tíma framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ætlar þess vegna að leggja til að það verði gert ef það gerist verður sumartíminn í gildi allan ársins hring bandarísk stelpa er nú á mjög óvenjulegu ferðalagi en hún ætlar á línuskautum yfir Bandaríkin er tuttugu og þriggja ára í sumar ákvað hún að leggja af stað í

hún sagði að hún vildi láta gott af sér leiða og sýna að allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi hún lagði af stað frá borginni og hefur nú verið á skautunum í fimm mánuði hún er um það bil hálfnuð með ferðalagið hún skipuleggur ekki alltaf hvar hún stoppar næst og rúllar sér bara á milli staða eins og hentar best hver dagur er langur og hún ferðast rúmlega þúsund kílómetra á dag það þarf mikið af farangri fyrir svona langt ferðalag og

er með bakpoka sem vegur tuttugu kíló markmiðið er auðvitað að komast yfir Bandaríkin ætlar einnig að safna sextíu þúsund dollurum eða rúmlega sex milljónum króna peningana ætlar hún að nota til að styrkja hundrað og þrjátíu stelpur í Kenía og Úganda og hjálpa þeim að komast í skóla í Finnlandi eru margir sem stunda skíðaíþróttina á veturna en á sumrin stunda sumir öðruvísi skíði

og smellir á sig skíðunum og keppir í þrjátíu metra skíðagöngu yfir mýri